<hesitation> Tsisy fetrany fahalalahagna maneho hevitra, <hesitation> amy lafiny araiky zany, zany hoe tsy tokony asiagna fetrany fahalalahagna maneho hevitra satria olo jiaby tokony afaka magnambara na magnaboaka raha avy am-ponazy <hesitation> am- manoloana raha araiky fa nefany ndraiky, izy koa hita fa raha araiky tombontsoanle marobe de tsy ilaigny eky ny fa- fana- fanaboahana fanehoana hevitry fa afaka asiana fetrany izy amizay fa mahatsara olo maro.